حفظ القصائد في مدارس الأطفال الصراحة من أكثر الأشياء اللي راح تنمي ذاكرتهم وتخلي عندهم حس فني وإبداعي وذوق جمالي، يخلي عندهم فصاحة وبلاغة وطلاقة لسان وكمان يكون عندهم الجرأة والشجاعة إنهم يلقون أمام الناس ويحفظون القصائد وتقوي ذاكرتهم، وأسلوبهم وحبهم للغتهم واعتزازهم أكثر بلغتهم الأم.